أنا الحقيقة اما أسمع أنواع مختلفة يعني من الموسيقى على حسب كل واحد والحالة المزاجية بتاعته يعني. مرة أسمع رومانسي مرة أسمع <hesitation> شرقي أحيانا برده أش أسمع حاجة غربي <hesitation> وهكذا يعني، لكن معنديش نوع معين مثلا الواحد يثبت عليه ويسمعه كل يوم وكدا يعني